סְלָאם, שְׁפְתוּ הָאדּ אֶט־טוֹנוֹבִּיל רָאה זוּוִינָה בְּזָאפ, כְּתִגְ'מַע בֵּין אֶלְאַדָאאֶ אל־עָאלִי וְאֶלְרָאחַה, פִיהָא תֶכְנוֹלוֹגִיָּה גְ'דִידָה כְּתְמַכֶּנֶּכ תְּסוּק בִּאַמָאן וּסְהוּלָה, וְזִיד עָלִיהָ אַנַהָא אִקְתִצָאדִיָּה פִּי אֶלְעָאזְווָאל יַעְנִי כְּתִסְתָאהֶל אֶת־תְּמַן דִיַאלְהָא, בָּעְ'יִית תְּגַ'רִּבְּהָא וּתְכְּתַשֶׁף גְ'מִיע אֶלְמַזָאיָא דִיַאלְהָא, אַנָא הֲנָא בָּאש נְעָאוֶנְכ תְּכְּתָ'אר אֶלְלִי יְנָאסֶבֶּכ כְּתַר.